Hutu krisima miki bema na hutu krisima num imarh yesu igomagom anghwe kaci ma ba dze ka wiya aba mɛn sei gomagom shabu bingha igha nu gomagom imarh ngwhenum izher azher korhe <hesitation> korhe angom gu anghwe kaci gorhagorha ngu angwhenwhe mum na anghwɛkaci mum igɔm atsã ba mɛn sei gha ni gɔm num imah uyesu ku we nu gɔm nga num ka dzeu mɛn <hesitation> tsi church zi sei tsuma abom mɔ nggu arherhu umumɔ mbɔ ka deyiwa mɛn ni gɔm num krisi ma nu kpɔ shabu ko sebina igha nggu anghwe ka a mum ni gɔm num ista. Ista ku ba anghwekaci mum aba igom mbɔ ka ba yika mum mi ki sei gɔm num num akpe nghwenum mɛn sei gɔm wu rha agom hã harh mɛn ba dze mbɔ furhu usoi mi ghweghwɛ nguna mbɔ ni sita num duya day mɛn mɛn ba kɔng rhu gɛnu fung tsusa afu anagbazhi nerhgwar idɛɛ zerh zerha zherh sosei sosei har gɔmagɔm num cika shekara ka ba tsi tɛrhu ufu adze adɛɛ azerh kam unagbazhi dɛɛ kam mɛm a nergwar dɛɛ zerh kam ni gha abina atsũ abika kpɔm utepa ayerha mɛn ba sei ngɔ kũ kpũrhã abin ngɔ ku iya kau kpɔ ko ngɔ kau zambarhẽ ko nangɔɔ ko atsirh ko idɛm ngɔ kũ ba kɔng aden. Mbɔ tsusa a <hesitation> manya mɛn kawu rha wuya ba rhisa na tsũ abinhã na dzisa mbi imang dzaa ngɔ imang ngɔ nerh ku ku abinhã zi nɔ zi den mbɔ kai ubingɔhã zei mbɔ tsũ azaa ngɔ shapa anangɔɔ mbɔ zi a yei anangɔɔha agha na dzaa ngɔ imanga dɛɛ̃ agɔm dzerh sosei soseimɔ har ivanga baimɛɛ mɔ mbi asita ko nganɔ ziã ko rhi inɛ nu tep nga.